باغ ته منظمه اوبه ورکول مهم دي. پوهېږي چې بوټي روغ او تازه پاتې شي. د باغ څخه ګټورې څاروي لکه ګلونه، مېوې او سبزيجات ترلاسه کېږي. بوټي په وخت سره پرې کړئ او وچې څانګې لرې کړئ. په باغ کې د ککړتیا او ناروغیو مخنیوی وکړئ.